Ay, io zany kô tsy tsisy force zany misontinao mijotso ambany any donko anao zany mihantona e mihantona eo zany anao mitsimitsingevana eo anao de anao tavela eo e, io zany tsisy hoe ay! za ty leroa andeha tongotra ino mo raha andehananao tongotry eo ianao ary n- ianao ary mitsingevana ambony any ke karakôry ma hoe mampalatsaka anao aty, de lasa mitsimitsingevana eo zany ianao zany e, problemanao zany leroa.